Misaotra besaka ra, tsy hita hoe, de tsy hitako si aby raha hanina fa de raha sy takeo aby agnao de asany foagna raha nahazo anahy. Azany amy manaraka angamba de indaosiko <hesitation> aminà toerana, ampireveko agnao, fa de misaotra besaka ra, sy hitako si amaliana anao fa za, Andriamanitra be fanisoavana anie hamaly zegny vitanao taminay ra.